عقاب چھِ پنٕنۍ تیز ٹیلون مُختٔلِف مقصدَو خٲطرٕ استعمال کران، یَتھ منٛز شٲمِل چھِ: شکار، تُلُن، شکار تھاوُن تہٕ تحفظ۔